það sé svolítið spennuþrungið andrúmsloft hér í Flatey þar sem tökur fara fram á í leikstjórn Björns Brynjúlfs Björnssonar við spjölluðum við leikara myndarinnar og aðra aðstandendur hún er smíðuð eftir samnefndri bók Viktors Arnars Ingólfssonar en fær nýtt líf í meðförum Margrétar Örnólfsdóttir handritshöfundar þetta er sem sagt saga sem er í fyrsta lagi

maður drepinn málið er rannsakað og við fáum að vita í sögulok hver drap hann í öðru lagi er þetta saga um gátu sem er falin í dýrmætasta og besta handriti kannski fallegasta

sem er Flateyjarbók sem Danir afhentu okkur sjötíu og eitt og það tengist beint efni myndarinnar því það þarf að ráða

handritanna getur farið fram ég leik hana Jóhönnu sem er

kennir í Parísarháskóla og hún sem sagt kemur til Flateyjar til þess að jarða pabba sinn hún hefur ekki komið til Íslands í tíu ár og kemur sem sagt til Flateyjar með son sinn með sér og það er morð framið í eyjunni þegar hún

er komin ég leik Kjartan hann er

ástmaður Jóhönnu sem er aðalkarakterinn og svona lendir á milli hennar og fyrrverandi svolítið harkalega ég leik mann sem heitir Brynjar sem á sér ákveðna fortíð með

kemur hingað í Flatey í ákveðnum tilgangi

lögreglumaður og ætlar sér að leysa

í þriðja lagi er þetta og það er

er þetta saga konu sem er að fást við og þarf að díla við kynbundið ofbeldi sem hún hefur orðið fyrir og horfast í augu við það og það er

meginþema sögunnar þannig að þetta er í raun og veru fyrst og fremst kvennasaga þetta gerist í sko gerist sem sagt svona félagslega stjórn myndatöku annast magni Ágústsson sem hefur

ár mestmegnis sinnt erlendum verkefnum á borð við

það sem heillaði mig eiginlega mest við verkefnið var tíminn að þetta gerist svona nítján hundruð og sjötíu

þetta skuli gerast á svona afskekktum stað og þessi míkrókosmos af lífi sem gerist hérna í eyjunni og einangrunin og annað bók Viktors Arnars kom út árið tvö þúsund og tvö og lýsir flókinni Flateyjarbók gegnir lykilhlutverki við lausn hennar en meginþema myndarinnar er eitthvað sem Margrét Örnólfsdóttir sem skrifar handritið hefur búið til og skrifað og persónurnar sem tengjast því þannig að ég held að það sé kannski rétt að segja að þetta byggi lauslega á bók Viktors þannig að menn geta bæði notið hennar og horft á þættina án þess að annað skemmi fyrir hinu hvernig hefur verið að vinna við þessar aðstæður það hefur gengið á ýmsu með veðrum og vindum hérna í eyjunni er náttúrulega bara við fáum snjókomu á svona kortersfresti og svo sól inn á milli og svo stundum fáum við sól rigningu og snjókomu allt í einu búið að vera ansi vindasamt

eiginlega búið að vera hálfgert vetrarveður og þessi mynd á að gerast seint að vori þetta er búið að vera stórkostlegt

ég hef aldrei komið hérna áður út í Flatey og það fyndna er

ég hafi komið bara í gær sko en þetta er að klárast við

eiga að vera í þurru og og í sól og annað og þú fagnar bara þessari áskorun eða hvað þetta er athyglisvert

hvernig upplifir maður það að setja sig inn í svona mjög skýrt skilgreint og ákveðið tímabil það er bara tímafrekt sko af því að maður þarf að safna hári og börtum og svona

bara gaman gaman að skoða myndir og heimildir frá þessum tíma já við

leggjum mikið á okkur bæði í leikmynd búningum og öllu til að gera trúverðugan þennan tíma því við erum að gera það sem heitir í eitthvað sem ekki gerist á dögunum í dag og ég veit ekki hvenær Íslendingar gerðu slíkt síðast mjög miklu máli skiptir að öll þessi umgjörð og þessi þessa tíma verði trúverðugur við ákváðum að taka linsur sem

saga gerist en svona reyna að vera aðeins nær þessum tíma með því að vera með eldri linsur heldur en linsur sem eru

hvernig hafa tökur hér í þessari agnarsmaú eyju gengið þær hafa gengið alveg frábærlega vel við höfum verið hér hvað fimmtíu manna hópur mjög þétt saman unnið tólf tíma á dag sex daga vikunnar

maður á svolítið erfitt með að sjá fyrir sér að þetta geti verið sögusvið fyrir mikla eltingaleiki eða flóknar morðgátur en það við erum aðeins búin að vera að hlaupa í þaranum í fjörunni

er vissulega eða gæti komið

segja neitt við erum aðeins búin að æfa okkur að stökkva á steinum og sigla það er alveg Flatey kemur á óvart sko það getur ýmislegt

gerst í Flatey Flateyjargáta verður frumsýnd hér á landi næsta vor